Extuchijan yandero tutu ndavaru kachi ndaviru tuyantenró nduu nduu yuchi ndavaro, ndukuru ya'a ajo ndukuru kontaxhi uyuu kainró uncha kenró nagturu no'o o dita ke, kenro tuu unkantero tuu raja tuu ndava, kenanturu tu este nruchi ho este kenro tenuu cha'a chatudanau cha'a chachoko nuu kenrotu, chinoru no'o dita kikanro tuu kué njinero tuu kue njinero nuchi ñu'u nutu chini kuya'a njuero najanero chikutu, ya'a vivini najaniro ndo'o tujunru nachitunru nunda'a chi abono kuku ndotana vanruu nikuyajan ndakande kuexo tuu nakaniro kuexo tu chi nakanduu, kunano na'a kenoni nduchi kenró ndutaka tuu kechiluchi nikunajan nimodo exkei kunai vikonai kunai nikeitu, kuna'a chikenutu anduu uu uni nintuchi kenoto kiñonró ndavru ndavaru cha'a tuján nikuan, ndavaru kandero ndauu ndundunu comida nda'a kachi kenro ndachi ndukuu nduu kuu kuta.